Mal sagale worrithi dhabenotif thaa hoteli tham dhurah fudhethaa anayedhe anin sagale worrithi dhaben fedha maana worr woanin sagale dhab sagale akha chole dhaba nammu Anna hidhabu annuthum dhabedha womm anifedh dhabedha womm anifedh nyadhaa kiasi anin fedh nyadhaa angethi hinmiyothi anamaa kiyya wolin nyana malsun yaani taabu ghudio akasi inamaa dhegee kastahe hinyadhuu